<hesitation> Ia zany magnano akoa iza sy de hitako loatry hoe ino gny fiheveragna diso akoe saka fa zakainign' olo fosiny zany da hoe ae volony ony mamparary za izy io, mampisy cysticercose, fa sy fantako gnakotrin'izay 'zany fa mety misy evao, fa samy managne fomba fahitany en'azy manko io.